Kamiu excavadora jei supevako oyeporu ipuere vaera opaete yavai eh oyeyo jare oyererokarea, oyemombo pipeva jaerako kua ipuere vaera oyeporu kua yayo vaera mbae pipe, yaitio vaera mbae pipe jaera kua